Nasá cultura iyó ranchuda ja yukuninu san antonio sinicahua ku ka saá ntaka fiesta, taka ka da ñaá ka sa'a xiní ka te ka saanade xini jakode yukú ka óó nta te kasatiñude siki madera, ka saa madera kode yuku chi ka sade ka staña ka saáña xiní ka xikoña na óó jakoña yuku ka jitoña kití.